No'o yunu yeyú, nridikinó <hesitation> kono este dén, té ajo tina kin, oregano tomillo nrida xon nakuidono nruté ko'o no, ini ini tu né ko, té ku noni tená techu kuxa kí ditá ku di dikinó.